Ny karazam-borona fantatro aloha dia mazava ho azy ny eny an-tsena a, ny ahoko a, ny gana, ny gisa, papelika, <hesitation> vintsy a, hitsikitsika, voromailala, <hesitation> akanga, papango, maritaina.